Rni store deke bio to chi, ni siempa sie rebuladkuch xniraba nulabaladgx part to derepentzi chi, la toman bzolo chin rietdam gyaa rabanor rabacerke daa gnia por ni chogo kwera baraa bankr chin yinirguin mani awma per nazi buenraw na pornirama, par sii bxezeldee xchamalama entonces <hesitation> biotochinigon rabaziꞌ sano nirtlorabuen nizeedan, rabuen nizeloo yishꞌznora sete serabashnizə noraba ze zetibre bala nozeraze bieꞌ baloxken ba noolə baz zechira baxkilə rabanora bazə til zetil raba <hesitation> tomani, to konejw, to mani, rergaba nodan tachichomodi nerabani nira bachegaoroꞌ kon sara ba puer, chigoldek gokə guelabara sala nolebigridi sala chini yopake to chini grarara xadinini ana guebieraba ono kasesə seraba por ni pori cheldebani yetier yeldabadaba yichel yebaldaba namak yewardaw araba entonces bioꞌ to chin, ni seraba she viera badon kaneses será-sarabachi yugu kwerabara man ni no ga chiyikə lchin. Neserokuchinina, nichkwin yikə, nexo kuch kurchinmank' chiram mala obtumiete dii zedeꞌ tsee toz ni chixnazə alara buenklə chilaw enarabuenkə chiyakwa madan keewə yema, o to lagunni ga padienyarii a to lagunni no nis, yani lankə umanka, chitirniraba gokwerabazin yetnerabayitlo yibdingak gaxakto bshien reba de junt raprababa shenakdon donomna por don donaki aporni borma, bchinilarama guerapraba chebienodono shanagatimank' gor keru, yoruradiza deke eyaw masano, parchi gonraba rindigonaba agnaxbama porke mato manronaꞌa, naꞌ siembra marchibrani denigraba kwakwa na korman kiraba, chini paraba yogꞌxee noradabiyi kye yitlanda onorarda bichiyichlaa maklə leyaa bakarba, chichon mode mankəga buen buen nikadorokə kon kaden napraparnikama' chini bsoloresa robegrate rirbiy yeatsanraba, to ga to ga yeyee según noraba latguichi niraba kudad biyikə naꞌ dru shinina nadoyekə kwalolane, chini bdinranrabia sansana raba bdiyaa daguiklanka, chikila makla rdi chini. Solorre marro lagun chigan merabuenka lora la gon, chini rniraba laa xchininirma' lagawane ni staye latguich por lani labuyabchogolrega' chini lawamadirabiyee chasimariyakeꞌ temerán lagun stone kayunka tiempchi bardi rdien mastola, pues si axta kiwa ob goti gdin ranrabala wasan labara tedara bdiye, chiniba ba parnotrdə yebichosano chindetichosano chini bdinlaxaba niranbuenguch apruebanguichi yogꞌ chosano lora yinini, na bizabna, na dixtadni, dii xnane nirab nini- ni- ninaꞌ chogueni porlane chibzoloro barezan berane biza bizalleꞌ, hastake dibzalora kas kasobrabalabi labchini to bnini kini ka doro lagunkeꞌe, saknibuikado kwadora bikw kaden bwigr apartrast rababa atnoni shiekini por kwlal yigushiki guli, negueb bigrublaa nora praba yikindolichi kwaldigak to li, logar rotero romre chinizzeꞌ kayon xkayon kana bxedon nochongue gueknanalallꞌ, chito derpentzi blliw obuen nani bishtiw yiniraba rsetraba nato bchinli binlugark' noshin nuulə kane to spad kaga chid nianina. Sobto to koskyib yekne, entonces rerab yobni nirabnill yakadorem chinina bki na bnix degrate xanab chin wni kelugar grapni, lara buen yich bikwadonar nora jushtish bikwadoar rarebneporn' tachigaw to man nolan ragun norabi' tachichon mode guiety dimaladguechaa malas gayra weni noola dguich ni pornis kwado, yekwadora ba napə narka de gaoma knara bni, pornina rgacha dinaban rokas to tiempo tramni rik- rikadia gatena chira bibi shtili ni noto spad naninə knoshil nichil ka to galyidnini narirabni' shiekne nirapni china chinak gueganax naꞌ gatiman rapni nali biasi lo lillo rapni pirapni binini rapni gondiagan rirarillaa kerniraba dekalba yinia logar karáa woyorapni, chiskin rabara chim kwaldira banapre chitira pabishtili pibə nishi tsak dira wninata gana, san gueshiel biguield ni napni nagnacha to lbdane chilkwane to dag kwa, kishtirito bdlakwag chibzolo to kwag yira letr brapni, lorere guishta yipor bsheeke ninade ni sta yiyekwadora yiyelkwadila wedire xtolaro biesirapnira yegaxane kil manka. Chinizia, chiyora pibnibib yak bnini bchiꞌ kwa bnini ldag kara letr keroni chian nini pargot parnet pasens gak pargak buen yet porni chagzinan yini siatni nisogo kwel dranch bozolo kade rkairor wikwato xkadexochudo rodangier nirdaraba chiro guldira gurdagak shkabira prab chikoske keyake parbanin yab dinis yaa zakpa ka yag buen roda yeebzolo ka yab ka uab nisyero bdox to xkayin yendo dox yechini bsolo kadini hee nalagonke yirapraba parnosheyigrakorgakra abuaniba baya kayag teniskə ora proba chini yezi nidikerabua yuba parə yini kwini purar purki sieni parguet rsakebuchinigak guch guewini axtakawak tisna rebiaꞌ naꞌ wikniarebuink bia to beshitilini ni bbueni lda dekeyakanista naꞌ yagda loto gombill- ldoꞌ rakni porke la rabnilaba labarkin raba rapibni loba stich lekayoldani chibardakeə niloguich lo obrnarkadi la amakyana yana gat porke nolormabnat gawlama nenastori biet gni ligyit lo akə chinila parbayokeə yeshnodon shpad berakwandardiyi gayodirolicho chini ka kwesdro bininidonoxa. Peroron chiwalo bdinieꞌ chiwalo disila xkayko tlo chiwirabax logar kebibiera wichiwill renebienmank yanaba pro lagun, yigonraba ribierbabem wkeyakoti berabagon gogotman nanzirozakꞌ sirronadiba ku que porsinid marnira basimnit lo mankə, desd yor kayar mondira mamankə chitirnira baderə chtili kuniꞌ gan este bdin may y talbuesi, chibialo chibisikayo niab chibwen wen- wen rakoskegambuen lamas este siti kanazenma, notira barniraba witnoma barnir nabadisi sto logar snas misi ma paryaa gokwe adirabashana kanazelo bayi robyeti malatgecth chiro raw dimalaa desdechi ronraba creo lasimiga por nirnira ba buenke este viere bieldama ke biendamalkeloraba, desde chilan san miguel buenki na bueni naꞌ bistirike buenke na san miguel noshilnee, ka galyidnie, chisob to xombrer yeb yike, chikane to sgaad, desde chibri labxadek nira ba rchano aksa miguel pornalanoi biendal nimali nino wro rorandiayinie wlabuen chi kerio bienkachi de ke malke. Niniron chablagat chchi chirabuen ron- ronto chabr wentonces, chlamalke niol labanch chininon buen chava chilamalke ron san miguelke ron enser lamankeꞌ chini shichugrad rkad sane desde chilan samit guelden desde chil nitlo mank kero lagun, sto binar rinaba estero ro chirabueno ruchina naprakagon raba cumplir lo- lo xponchab, por niꞌ naꞌ chiro chinaw enab naprakachi naraato gando gulichap, primar ratito gonꞌ chira titogon' chini chichalo gat na chirak mandad kia to kor bag niniw witro lingyowi yamarolicha, tachichomodeni xnira ba gay to kald nigawrabuen nigaw buen niche kalgue sabd chisabd, por ni chi jueb ladjoom chiyanochama bagrsal yisdoꞌ yakayal kal yekete yichomoch' larabuen, jekato xkominni ya kal gueoraba yani nat sto niparnina dokrinigak yersan gakrkaraba xob gayꞌ bzaa, tachichon mod kasii wa gak to kobə ni gaww nigara buen kaꞌlguech ninoolə ni chap, chiri sangak bagay este to ka wdeni rbaragay yinꞌ to seguitiket'. Niria lo komid to- to- to apoye ronrabara abnieti nina nikayon gaxoo liyaap ya chigui biern chibier rnarabana para chesano to chensarabapat kwedino shipa gushipa lo yiz, florakeꞌ ko kwentrabk rino ka llinaꞌpan par yana <hesitation> precis para kayanraba to tant pan nir raba akwerdo kon xta axtand koxye koshto chan rueba akwerdo dotachiga proba dekpani chesanraba yibiern nigaw nigdira bala ragrara buen gañgues ne. nereto regal, cahp pornira chaktwezi guzinax toxnex xten bguezch chibiernə chaldidi chirie xchinwi oue gax puen yoo, nierasangə este pankə tachicho mod kwcharaba birn bchi guchikeragalə, zakni guchegol godborrogo napan nonu nonla tep norachin nolotab, nora nora lambolsk', entonces chilaguers buex buinchape yaayee rabanlaniuru nazan kuchanree yicharaꞌ panka, kwara bantachi cha ranrabalochiga gueyaksoꞌ chokla chini yasosx yawen kalgall kish araban, rabueni na este shimbar agrara nina sobrinrwa len kaser. Grarawen kerontoꞌ rergun manda kechushos asara bayarebuinroo nara shtashiwch optinara shtachbiy chab xtadch chbwi benchal che grarami yazobraba tosilogra tachi gakraba tender chiriron nabuenmna zakga ke choklati nozakbagan chirguraꞌ nan tas chika buin nikayon man chento toshititaꞌa pues shikwlati lat to latchi yizob ta choklatna chigꞌ gara bato pan yaderi promeriito bal guekax baa tachicho mode buere kadeka kwent mbal purklabar yibagyen grini nicherachagꞌ chini este rderabano nora barnira hasta tap tazə kato zibamba por ni arabazalakrag zabala ba bchera barakosꞌ nerkin ba entonces rabuen balkis kawen ato ang depende shanazieraba naꞌ to kasad naꞌ to plat to pan to chokwlat tiop naꞌ sto beṉꞌ kachelo soeni soenigak kagal yezlakoch por niꞌi rniraba de ke naꞌ kostumbre pasens na nez zien rakos nini atgui nitlogui zii chirakzekꞌ naꞌ prabake belgə choklat chishalgo goguekaraba chiklat kon chigara sieb azied rabuen nabna kron sakan desdersi temprnado rodgchi rgunbal tachig rogreseba rekwayed badechiꞌ dog wsie doya yaa exobkeꞌ. Yatoshin antro sob tachi chibera yagwge yisnana norabariena raban molino roba baranlo loguch noraba este bringa form según nap posibilidad baron prasebakwna por na kasgrabuen nan sie molinkə guera baxokeꞌ hciganan liliba kobkeꞌ yisakchingui rabanaꞌ wlogue este cheg gue guegon binlo bigotlog yachicho mod tenlan tab yazon buenlode hasta kera yisiabchi no mod este gsalab surgnon tachibshinall, to shibshinall rka to buen gal juez ati yabalben arkasto gap tengwiakno arkara baxta xonꞌ según na mandadni gab ye kaser loraba loraba bunikayizka, chicho paketi buenni guill, chop paquete bueno yez porke sana, sede mandader sakə gueraba buen buen nadamas bakabues arabuen galgues san chilaba, jenaxba tanta chichon koche matriawchi bayazene bakweeb balg kekatoga buenl kelgues ni xobnu reka, yegangalgaz chini chilarabay solo gaonaguet yagot diop diadexz chiguekaraga chi shiasne kon ga tiop tiop na tiop techa na kontu yetbich, chi según komidni zkra bachikə machano norabano bzalaba ba friut onorabzalxrababzaa. Según naa anigon kaser norabsaa bsa ga chichsro xokil ni nak tiop kontushig shi diaw ko neya dako- koxen yeraba, chiyakwez bedrayak buestraba axta gulch higuega glchri orni nira buengat, chinichene kald kal belgonꞌ ni kayalga gsil ka yeg yaa gon bel gon nsast axta gon tokar chan, chira buen nitardeto galo keganobi nirabuenke ika tiop plat' porni biasakxa raba pirni yoplarg garabachi guebueguin kato ga rabuin lanirkaꞌ yopuento chahcino por xten raba, chunera rabarui gawsa rabanino roliroba atiro buen yaguwi ka to siplatno barshabill rabano bagrod yegorgulsin rawra bachis lemasielan, lan experolxaa buemna tachichon bazienatagachiggon barsiera bigon niera baxpat buenzeya bana yebraba yeziene gakraba, este xkomidrabanio karobagaguelgyezd seni senera pal gas zilsabd ya bar domingw ni nisdo chirak yirotrix nara chap mbal kon kon par tachichon mode este yekara bakasam entre yaran bali konan yali aliz yarabara do yaken zane yeraba yembal raba chichalo misht kwercharo tantito mientr rabungalgueskae tantrolichab tantrolingyoo. Yakedera winkə chini yezane nerabashte xpongal guesxaba langdorgchore chergaba garabato bladx puenchax sto bladrx rollꞌ puenguyaw, chini roron premarsolo latiop'bieni rnira machigol, nirabani ni probolo kon kublo lold bari ak yezeneba tedalbanko chap mbal nakon chalchabali rabalo gun gun chapmali niyi yerabarari marchigol tiyayazimba nambadkon toshilgə toshigni niragol lane achi duls china tobols chiiguiridi babun balgueshnit ni ka buell lugarke ters desilo chtad bi exta be chap xtan rechap bal chap shtashiura chap nara buen segunnaꞌ renromare sisuu balo fila sirs raba par primaran yerakw ya hasta chichalo shishnar yeterega nalrabun naga yazii esnax xnan bide chaa xnan chap xnan alchap naꞌ xnandie paran azap arabuelcha yaka bues lugarke yize senirakə filari nasdon randok wesraba yikaraba to xpat raban ree yagoo bgol zidoo paliaka de to bod kechichigon xden laora lara buenke segonna xnezni ni kabuen chigana cheyalga chapma chiyaka axta chibmal wochalni. Kodna axta dbilba, godna axta mbalba, godna axta shiolba, chise gondaba salud artachi desdechi, ya salón yawguenilo olosa lo sfamil yechap siempre kachguichaw rabasa regniꞌ bshiow denbali rnira machigol paula lani segunna ni nibueni chapse ze rson gueguekaꞌ, tachidichichi wishna wiyan no mod niseraba losarabasa, chini yanalde hasta chechra <hesitation> no no biyanaldra este estad chakbali, takbali renwari badena ba kasamient chiganalgak rasarabayabak aksa lud laraba, chichalogon rabaze chiyano mode chixlabalaxa angyiw, res roblegoch gol ya yanbali to dols yakaraba, por también stugo chigolkeꞌ naꞌ según chigal nigaa ya chicholora mandadke yiyasonoganok chiktektik niyesague karaba yisana tosen declara yawaroo bichna, chini gratera buenni nak nikebrowesna nizene kaser gratera wen kegueka yesaa tachicho mode gloyi deklarara wigdoy, chini este chichalo gon raba saludkegroktel' tochiti sobra ya sobra chakmbal ganiloꞌ to yagshil. Chigriba bendición promarito de danbali danbali, bala balyezeneto shil ganeke kwana eneyet chgri charpaba depromueart tesilongo xpuebachanglla chede salud chede bendiion yolanovi porlayalo tegrati yawchi tegrate nawga chichalo gagon raba bizə de kaw dawde grach bechaw chega solo chega bret gol ka breba bet permis lara bacherat chiti chichalo betgraw gol chigui dedara bart permis alaa lawbera xpengyiwcheꞌ lax bendicione chicharotega bendición che gratera buin wgratera buenani ka bues ladgan yow chiya chesoldiranob chiro gdob reron deregna to abras ranob tachichon gsolo yenarani lo jarab nikayoo mosklə yaron re contrat to moskə neꞌ genera lanobi guirobdow por magri yaraba sagul yaba sena koxtombr deyane sagul xaba sa saful tachechani muade chegane kobi konrrien yara baragdoo chikato rerabasiera bə lira chisalchala chaguet jawra bacheguet chichalo robecheguet chiꞌ yaax puen yabin gobenweꞌ archene gaxtogan nerotra neregab tiopg bibi kon xob kon bzaa mm guetbach. Segunna kwerni nibioraba desigrarani nichenanaraba' kon to tilikor nieraba norarereni noraba maskal, par radamba le komunion, ralba' konfirmacion, to xboteyraba ni rier rien bendición xishinachi kuchan stan nobia, chiriria bendición, tan chichalogakeꞌ kan bendición, chiyaxꞌ siengaxg poder rarabuen ninax buen chap, cher guindarech garbucharaba ni nal likor kni rienkani sdolor asni lo grategabueni' invitad, lekebuen lugar chalo keyabara chiti rak mandad guere regalni kike buestarxd nob, nirak next ante xas invitad niraknas raka ba noolə ardera ba tu ba grior btiop axta chone ardebara nobia, nora barderaba este chib wla to borreg yiraba asta to kuchna guerabla anchak mbal ni nierananchaꞌ, lan kon este lan ropero lan yizi degrara ladni nirkwadbara chsaba chsaa rabalaba aradne kon rabay, ra kon vestid, nra kon ran koyalon, rankra bali nadin bali pilin xtanbach pili nird buedin ropero xlanke yaguerocha adka, desde chin rniro rkaraba parquechi yaa nay chichalo. Noviyara bastola chiyaa ronrabatriakw laa laxpuegaa mod tachichon mod nero bararinraba, yachira galdch yignisio chirioꞌ tomix langdoo nignira bam mill shmishamə, chirgui xaba xa xpuen nobch chilari barasangə bach nakon bibi yinirsin karabat goto parte ken yekenire bagaxj yishanekon, rekregak bastun gordum nierabalan blan nato to regal norde nobilaa xnan nobia laa xnan xhakbali, tachi chsiba to xtenioꞌ ninamisha nimina xchegueralon eneraba ch- chkweze lochenlon kuchan che kucha xnan cheben chuchalon che bendicioni kucham xban checha xbali woche bendición, chixebal chich amishina- mishamə puklaxpuencho malni xnabuen, chibazenebagrop bueneni sbichna zinenerababin yiche chalog chichelamill chibaziera baroli malitashiri drirak to kafey rirabuenki chichalo bueregato to kafeyet tiop kon tisiaw chiba wbigrigak linrorarene lerotria xmandad na buen li xnax buecha lia teraralara ranraba to fiest gnieto to laniyee nirakrə oliro bachilonta lichon mod guiawagwala laniroba ati linobire. Lianzarost trybieꞌ porni naru glabla kon krabaladi guerababay lway bald larire prat neni rebulshateshi te chap mbali laa, por nizə nma menos yinirakto to chira ritnato wen zochə chi robniska wenchi gue che xobgastnini ni gana ede partga gropawenni ya chinake yano modə chilaxi yaban chiya mode´guena babaxtu galrabachri gru nisbdo raba bdo gdoo reere bnisdoꞌ yaa larabana balgun raba ofrecer tu voluntad yerniraba a ladarlambali chirak to fiesteneno rabano rab fiesteno axtki gazeꞌ, anteriormente nirababe este tiopchit kon valga terdereba bangald pornio nebala, labdow pronomnis para yaa de na yagoken kanaꞌ rabarderrabayiꞌ nora barera ba to bols katꞌ biedno barderaba byen pan la buenka por ni este por ni ezenizəeze kostun bayi logak saludar shalo gogrnis wchirioꞌ sto saludar, tachichon modə este cheb kon biyen rniraba re bueni ni koblo wre rriotochigol, chi nald xtade xtade ngyow, chiyana de puede yi yanaldə tad gachap, despue deni yaziakbꞌ nan chaprə. Xnakyuw na koxna ya pox xnazguezna chidra bakon pals rfamilba niron raba, bit tachichon modə ronsabasa tar landabrna deraba bson de kyawalo, weꞌ wederabakwal cumplir, lawena bdownis cheni baziera baroriba erki kinbaga choguer rabaga ki rabacha rbidch, rerbera bato choklati, to pan, tosiewke to komid sekuna voluntad nina bue- buenni nikarasienni, chiron rabanato ehreri rabatolegre orabarna gru osk norabarnaw bato konjunt lirabalira asegunnaꞌ posibilidad xtanraba, ninakr krigunixtowen nisdona sto kostrumbr chilato laniroꞌzəchin nora buenroo roon nora mnieti niron ga, compromis rniaraba cherabato mardom, chirina barban lansakstia rekabuesramdoꞌ-rabuendo yekerabwendo kardin bangale labuech bachirniraba rchinbagalogar laprba bagono cho buen rekaya partad, par taliz xkakad kixa to xnnianis miguel wlaki axlani to xmdom xten laa lamies sunción chiyar rberawa guich banno posibilidade loglow chidarne ponto nora babuelsrbr según siet lis kkeno barwes basba sto yisto pues hasta chiniues nesraba badre kon tokarr por sena por muestraba. Chitiracto oriera barto mardom kechiyar reknabw rena babagras rerabenaxtan mba rabara shtashi gora bara bwitch barena brava, ngra paraba kixa tomix xchano to yag yedotu gakto mandade yoo cherarani kazəchi porni chekato kalendr por marchi kalendrz lond chiꞌ radito gonerali mardom regani barchiga rabuen rakna ratigone lachiria rawraba to komid derioꞌ to kob desioꞌ seimpr reyiniriabanis roklon chich kalendr por nizə zeena to chili chi kabay trado <hesitation> cheguiot tiop todabzaa yone nora bya bchichi yagoyga yogayga ka minud nirda degabar komid chichalo ya antes cheserba a lo kalendr chibazeena bazalwbr law kalendr yaa guchin lansamient gandar koxtis konkon pan wa kalendr nina kompromis nerón to mardom yachis selakedel rbazan bazan katkaꞌ chilatez see mardom chinampa ka kweze lonomi mardomre konraba, rwedin raba fueyeto pa neto chayegue billi, egake kaꞌ rara buen nikayunko pan laa kaledr, chigara galch chigananch konbid sto nalche antes aklerori nachi nant kon bid nina xbist rab, zigakə riaꞌ este reto kombid trekeri kayche yazechin roli. Sekroli mardom ya parmi rondoli mardom rerk tewate chiklat to pane to chaguete según naa voluntad xkan domə debuala grarabuen yeni kon panzeꞌn rakron rakneli yegri rabuen klara joxtish rembara bit knaraw nwindo knaran nkargad tachichon modə chesazani chichalo konbid chichalo kedilabato voluntad lirobay zibazen kankay hasta samient hasta chiri kompromis rda mardom chi kombid porni yadere ya shpuen mardom yakaya kato presis yakayag mandade tachi che gakə gajeraraꞌ preparatibni nirkin parchinali rogaa yazi ninilorzi nisorio mniet chiron bambid lagrar rsabra la marodm viene agrasani rcherba yista chichon mod lekwadre yekwani mied chichalo mish chiya kwes ba ya buen yekayizrba yesaro gdo yekayisga yekadro wcherdana badegraw ni wen mill nichedere kool mosk guol ye arobratera lansemient chirachira bashi yinrola bachiri retereaba ba choklat atito yatitiops yawə gawratera buenni ni buen kon palarabuen ya hasta cheguegaor micheniarato kald gon noraba xensakaba togyin to según naꞌ posibilidad xtanabran kut komid reneguebara rebuen chichelachi ra kabaylə. Ka chi chernerabalanzə kmoskeria parnor ka chag natiemp nabay ya rietna nansi conjunt triadguechech guiaor niarabuen chini yaa yaa basteros chochi leragba serbues kriabuen niagato guelbues napakachana to karton rbuest to kajə tiop kakə segonnaꞌ posibilidad xetn ba bal to mardoo to lordi to mardomngni rabagachise ni yizieꞌna netabarchiraba to gaguest chiru china to buen chi aparte de karton ke pagma regal norarebuenini baso taxee la to dosenen wlato tonigyuro yosek wnani nia voluntad xteabuen xyawene zabroo to gal gusekeꞌ chinabro kasene ke zrawro to bay to to lagd shinladi nde oyabdes salnabara warabara nepabrakachi neranbazegana galguez galguch por nizə yane ver aasienbuen xni deke juert gakna wal guset porni sien kos niechan wro lisawtachi yomodə gakle gawnla por ni ka yon tebal por la por niyelw na balinena raw karga kixon chini zerakꞌ por ni zezə na koxtumbr shtenla guch yalichauch togalguezə ninara chip tiop llia atzə de gaklə row chiꞌ normalmente yenerabato ton serbues to maskali wlano shetenbastreni. Yaba riachinaniro chin lajuersna chenaw to karton robues wla to litr maskal según nashkala gueso ni nichilaw chelaniw o porke nakon chil na xshop chilani zegakna na bocheenawke ton sarbues to kat guez tachi yomode´este gaknaw sauni ka yoon to gaxt ninara koxtombr ni ka buena nolallono ni nani stor nika esnero lall'no nani gakna te shananizan ta tiempna desde ka chipso oronrabazene axta nana larbarioꞌ eyonze yanina to galgue kenir nissetno guelguez kanato tat waniro nushe abchenaw to golchxob golat to golt bzaa chiri raken gont par bueni yoon gaxt labarkaban yiraken pont yachiralili gonto are gono to galguezd yano moch chano gon kon yana pkontga naꞌ zana ba xkalguet ni gok nana ltal guetal buwech kompro mis ke gok buen naꞌ gayague gakə to compromis guichi gdoyonryo por nize´rienrabuen rgoo galgwezeꞌ nora balgur norabalguez rob bzaa norabalgur noraba galguerdomina nor bahe rgolba galguedmor kenoraba noraba zitegalguezə de chete grup proli le buen kechich larga bagon kato wlaneke nekchegrekə yana larabakasa noraglon ora bargol bagale ador norabargul to balguezə ni ni nirkaza buenke yoo ronilin bay chiya to gon karg gon rabalguezra anapraba ka guech riraban zena voluntaze naꞌ galguez nina no latguech.